Han bueno ndi'ó nakache diunde ti nigua niuu menda a escoba nguen yuu escoba kende nju kende ke'e dame escoba yindaga comercial kuu ndame plastico ngache udanituniya iha nuu inka chí ndio ndeni piche escoba jun ujun ondio otate meni pinche escoba jun jun no ni kukui, inño niya'a kué kueiña ndemakade kue iniya ndió ngueno nganuña nde kudeyuu chingatuu kué contaminación, unkachete ndi'o ndomie escoba ndañanuu ve ndunuu ndenekete ndume'e kada kuukuenta nii un niño nii nde escuba yundetu veirna'a.